Ntu bie lep ifie leh kiri endieh nsu-leh osum ari bie kokiero osum ihieh ntu bienghieh ifie leh bie lep-leh kie nten bie lep bie duo duo ari kiwubie ari bie nghieh ihieh zan nsum ihieh onabiuo ijie ihieh leh-leh nkori leh ijie leh-leh miele kie chie miele kie chie mie korri chie epiero o, nuuie leh bie lep nuie nuie nuuie mie kiele chie nuine nyin ari bie zan mie eyieh yannie